Калиди рӯшноӣ барқро мебандад ё мекушояд. Вақте калидро пахш мекунем, доираи барқ комилан баста ё кушода мешавад. Ин боиси хомӯш ё равшан шудани чароғ мегардад. Калид пайвасти барқро идора мекунад.